Unë menoj që në botë fliten përafërsisht pesë mi gjuhë të ndryshme. Anglishtja dhe spanjollishtja fliten n'shumë vene t'botës. Edhe e di që ka edhe plot gjuhë tjera që janë ose fliten nga grupe të vogla njerzish.